Siilil ommaq väega teräväq nõglaq. Ja Eestih om sääne lugu, et kuis siil umaq nõglaq sai? Oll' tuu, et tä läts' roosipuhma soe iist peitu ja nõglaq jäiq tälle külge.